والله حسب المجتمع العيش بينو يعني اذا كان المجتمع عيظرو او المجتمع سئ او المجتمع ما عيطيق يندمج بينو فالاحسن هوني انو يكون انطوائي بينما اذا كان المجتمع جيد ومتعاون ويعني <hesitation> عندو اخلاق وكذا فالافظل انو يكون الويحد اجتماعي ويندمج بهذا المجتمع حتى يتعلم كثيغ اشياء